Misy aloha gny biby sasany <noise> mahay mampipoly gny v- vatany andraiky lafa potiky. Ohatsy hoe tsatsaky rey zao. Rey laha ohatsy tapaky ty ohiny, la mitiry avao gny ohiny iny. Io moa zany tsy haitena ny amy hanazava azy hoe ino mahatonga anizay fa voajanahary raha io. Le zao o.